Eli babé wanja uŋa mé é rasoir békaan yo yoomé gacigo; gaciik fukoyi, gaciik furépi gaciik usuwéhi sén gaciik bulili tanusaan taan umimé waal uwuto nénini é rasoir nujuhé uŋa nuciik; é rasoir gujéék yo go gagu.